La cucina colombiana è na cucina tìpica di li paisi di lu Sud Amèrica, unni si mancia tanta carni arrustuta. Sparti a la carni, in Colombia sunnu tìpici l'Empanadas e li Arepas. L'Empanadas sunnu panuzzi jinchiuti cu carni e àutri cundimenti e li Arepas sunnu panuzzi vacanti, ma ca ponnu èssiri jinchiuti cu zoccu si voli. Sparti a sti cosi ci sunnu àutri cosi comu pi esempiu lu pani fattu cu lu furmentu d’innia.